بچیاں نوں وکھ وکھ قسم دے کھانے کھلاون دے کچھ کارگر۔ طریقے ہیتھاں دتے گئے ہن رنگ برنگی پلیٹاں دا استعمال کرو۔ آکرشک پلیٹاں تے کھانا پیش کرو تاں جو بچیاں دی روچی ودھے۔ نویاں رسوئی کلا آزماؤ، کھانے نوں نویاں شکلان وچ پیش کرو۔ دل دے اکار وچ کٹو۔ چھوٹے پورشن دیو، بچے وڈے پورشن ویکھ کے نویں چیز کھانے توں کٹران دے ہن، اس لئی چھوٹے۔ پورشن وچ دیو، مل جول کے پکاو، بچے نوں کھانا۔ بناون وچ شامل کرو تاں جو او کھانے دی قدر کرن اتے کھانے وچ روچی رہن۔ کہانیاں نال کھانا پیش کرو، کھانے نوں کسے کہانی نال جوڑو۔ جیویں کے پپایا دی، پالک یا خاص شکتی والی تال۔ خود وی وکھ وکھ کھانے کھاؤ تے کہ بچے نوں کھانا بناون وچ شامل۔ کرو تاں جو او کھانے دی قدر کرو۔